א באנק איז א פלאץ וואס ס'האלט געלט, <hesitation> ווי אזוי ס'ארבעט איז יעדע מענטש דארף עפענען א באנק אקאונט און מ'לייגט אריין אלע אינפארמאציע פון די מענטש און אלע געלט וואס די מענטש באקומט גייט דארט אריין און מ'קען ארויסנעמען די געלט אדער אריינלייגן געלט און מ'קען אויך נעמען א קרעדיט קארד זאל פון די באנק.